ثقافة الصين غنية جدا وعميقة، وتعتبر واحدة من أقدم الثقافات في العالم، الصين اللي تتميز بتقاليد قديمة ،مثل فلسفة إجتماعية ،وأخلاقية صينية والطاوية، إرتكز على التوازن، والإحترام المتبادل في الأإعياد، مثل راس السنة الصينية، تحتفل العائلات معا، وتعمل عروض الأفاعي، والألعاب نارية، والمطبخ الصيني معروف بتنوعه، مثل اليو والشربات والنودلز، كمان في الفنون.